طبعا لما يتعذر الإتصال بالإنترنت عندي <hesitation> بحكم إني مهندسة <hesitation> بشوف إيش المشكلة? إذا المشكلة مثلا من الخط أو المشكلة من المودم، أحيانا يحتاج المودم إنه إعادة <hesitation> يعني إعادة تشغيل أو إعادة ظبط من جديد، وأحيانا يحتاج الموظوع إنه أتصل بمزود الخدمة، وأحيانا الموظوع يحتاج إني أغير سلك الشبكة، حسب إيش المشكلة?